Дар таърихи Эрон даврае буд, ки мардум аввалин Қонуни асосии замони муосири Шарқро қабул карданд. Ин воқеа подшоҳро водор намуд, ки ба парлумон ва қонунгузорӣ роҳ диҳад. Гарчанде ислоҳот ба осонӣ ҷорӣ нашуд, фарҳанги сиёсии кишвар дигар шуд. Раванди ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ аз ҳамон давра сарчашма мегирад.